Waaw ay legum yii <noise> niñ ko mën a dencee ba du yàqu. Su fekke fiŋ ko def tàngut mën na dem ba une semaine du yàqu. Bu tàngut. Su fekkee fiŋ ko def mu ngee am ngelaw mu ngi sedd, mun na dem ba une semaine te du yàqu. <noise>